<noise> Dabbaaji cannjotooɗi noone laral ɓanndu maaji kannji ngoni, e woodi, e woodi ndonndoowa, kannga e nga tawee to Eeciya, to Afirika, to Yuroop, to Ameerika, nde boo e woodi jaalooje, jaalooje ɗe ko'e boɗeeje, kannje boo e ɗe tawee to Afirika, e leyɗeeji goɗɗi koriiɗi.